أهم شئ تبدأ بخطوات بسيطه يعني لا تضغط على نفسك كثير أقول له يحدد له وقت معين كل يوم حتى لو كان عشر دقائق و بالتدريچ بيصير الموضوع عاده بعدين لو لقى له شريك يتمرن معاه بيصير الموضوع أسهل لأن بيچي مو لحالك بعد المهم يبدأ ولا يشيل هم الكمال.